Zerô an de zéro fengo dimy an, de reka an, de reka fengo dimy an, de roy an, de roy fengo dimy, de telo an, de telo fengo dimy an, efatra an, de efatra fengo dimy.